He iin ian kanuu kañuu ta'a niño ján ovii xhiyuan xhíí ha'a niño yuu ján. ha kon daka'a innda niño ján ha tuu ti'í akuixhinda teinde yuu iin nduian, nakua iin ndaión yuñuu anduvii nde'e xhion kuan niño xando'o ha va'á atuu tivii anda iin, iin nda'a niño kande nguo'a kendovaté ho jama kuixa'a xamativité yoakando jan xava'a tuu, tuti kui xa'a va'a ngua'á nda'a niño ndagua nda niño nguá.